اللغة الأم ااا- لأبوى وأمى وأجدادى هى اللغة العربية ، نحنا عرب وكلياتنا لغتنا الأم العربية ، طبعاً فى كثير منهم أجادوا أكثر من لغة وكان معهم أكثر من لغة يت - يتحدثون فيها يفهمون عليها ، لكن باللآخير كانت اللغة العربية هى ال - اللغة الأم اللى الكل فينا كان يتحدثها.